أدعم مؤسسة دار العطاء، بصراحة هى مؤسسة تركز على مساعدة الأسر المحتاجة في عمان وتوفر الدعم الإجتماعي والمالى لهم، هدفهم مهم لأنه يسهم في تحسين حياة الناس، يسهم في تحسين حياتهم وتجليل الفجر والمجاعة اللى بتحصل هذه الأيام، والصراحة إنها مؤثرة حبيت إنى أدعمها لأن هدفهم مهم.